Banque fi ñuy dencee xaalis walla bànk <noise> ñàkk. <noise> Nga laaj ma tey <hesitation> xaalis mun la ne tey damaa bànk, loolu bànk la. <noise> Banque dencee xaalis xaalis banque la, <noise> baŋ baŋ bu gàtt nii ci olof demal indil ma baŋ bale bànk <noise> bànk olof dana wax bànk, walla <hesitation> kaalis mooy bànk <noise> kooku de bu fekkee dangaa am loo xam ne lekk nga ba suur mun nga koo denc, mun nga koo dugal banque, waaw pour denc <noise> pour ëllëg parce que nit dana feebar <noise> boo feebar boo dencut, boo feebaree doo mun a faju <noise> kon denc dafa baax, <noise> loolu moo indi banque <noise> te boo fekkee <noise> yaa ngi denc dara nga feebar walla sa mbokk feebar, walla nga accident, walla nga gis lu ñuy jënd nga war koo jënd, bu fekkee dangaa denc banque bi mun nga dem jël sa xaalis nga dem jëndi ko, <noise> waaye nag ku dencut banque moom boo <noise> amut doo ko mun a denc, ki am moo <noise> ko mun a denc. <noise>